k.. takan wak suci wak diak agai gak kou adalah gereja, gereja adalah takan telou bak mapun Tuhan, bak mengenal Tuhan, telo bak meyegak naseng telou gak Tuhan selalu

berserita pasel feadah resiko jegum risko pebak teknologi itou handpon TV baau tapi telou itou buyak scammer a

Pekara wak disuka kou masa sekul mabei yenlah pisak bol, pelik asin, bejukak, bejupa jegem sakai dan cikgu wak disuka akou.

..(unclear0.. ataupun ji mapun dalet... mapun sibu

Dokumn wak perlu gi bak macau dagen liko, Dagen mapun negara bah jebah adalah paspot, paspot ien penting angai bak sebagai pengenalan diri gak telo gak liko a gak imigresen.

wak isak dagen papan dagen telepon samalah isak gamelah wak gejilah wak njisak a kek selalu suka pisak telepon

. wak bangsa wak pindah laie a tapak gak negara telou adalah bangsa luar negara, bangsa wak macam-macam ji wak pigek budaya wak pigek aktiviti-aktiviti negative gak negara telou itou, terutama wak debei diak tenijun gak bangsa telou, ienlah bangsa telou neh megikut wak inou sibet loyien

. Bak taou pasel penyakit mapun hospital, subet appointment bawen gak doktor, x ray, yenlah siyen petegoh penyakit, inou ji penyakit wak dihidapi telou

kubaji bak mea inou bak berjimat bak medepih duwit lubeang bank, mun bak jimat itou susah agai ngak ajau barang idak, nyat harga mahal mahal tapi susah agai tan berjimet

ji ji bangsa wak pindah mapun-mapun kek wak bei gak negara kou ienlah bangsa a a bangsa Bangladesh, bangsa, bangsa- bangsa peperanglah pelastin ji ienlah den kou

Lau rayak wak paling meriyah bagi kou ada lah Lau Krismas sebab melo a Melanau bei pebagi dua, jalak Melanau selem jalak Melanau Kristian bagi melo a Kristian Lau Krismas adalah paling meriyah kerana masa iyen melo kena bergumpul semua keluarga-keluarga melo dagen kena mengabaih-abaih saudara-saudara melo.

Ako rasa manah naseng angai bila kenaan telepon bao iyen Sebab puwaih naseng tan sakit lelah ako kerja bei hasil.

Diyak yau soalan ito. Suka akou, anek lahabei, bei upsr bei spm bei pmr bei stpm ajau ito pmr dabei aa sp upsr dabei. Iyenlah tan anek ajau ito kadang-kadang ngak tingkatan satu puon nda ngak tao mebasa, ngak tingkatan dua baruk tao.

. pebak bank online, yen sepatut ea inou ngadan resiko agai sebenarnya pebak bank online itou, mun telou datou cara pebak, wak yen mun bagi akoulah da berapa suka kou pebak ien da berapa setuju tan akou.

....unclear.....diak yau bak taah diak tan nasang menaah

Mun bei masa jelau bak akou belajer hobi baao, akou lok menyubak hobi kutantan bak belajer musik kebudayaan idak bangsa sepaya bila akou bei pengetahuan belajer musik, akou kena tutui mana-mana program sepaya akou kena bak menilek gak seluruh dunia inou ji musik-musik budaya telou wak kena wak debei dagen likou telou.

Bagi kou a mengajer itou pesapuor umuor diyak sama ada mudak, lakei ataupun ngak lakeilah sepaya loyen mengajer ngan diyak. Dagen masarakat melou, a pentinglah pengalaman loyen wak tuu bak mengajer a bangsa melou.

serita paling daao a bei dagen budaya kou, adalah serita wak nidok tipou kou danaaaa lahabei serita berkenaan jahak bidan, serita putera-puteri

Mun ba mengata pasal telepon pak ito selalu idak takan debai line mun aku pulik mukah gak kampung memang debai jed lalu line susah angai tan tenawan bak telepon aku pun hairan walaupun bei tower cawangan telepon kalik line sien memang yian ji.

Ji nasihat nejuwah kou gak sakai-sakai a jawok kuman lebok jegum rasa rindu gak keluarga doloyen iyenlah sentiasa loyen sentiasa bak telepon mapun lebok sentiasa bak telepon tina tama sentiasa bak telepon janek-janek bak mebawen ji dengah mebawen kabar sihat kah eno ji wak sibet doloyen jelau-jelau geji iyen lah wak perlu.

Musik wak senuka kou musik wak slo-slo yaw la lagu liko Melanau espesiali wak samalah cikgu Raymond Enyo belagu iyenah ji wak senuka melo sebab menimbulkan wak ino wak ino laei serita dagen lagu iyen pasel a liko Melanau.

<noise> Mun hal penyakit, asel penyakit, akou akan membawen doktor ataupun membawen pakar perujuk kesihatan sebab loyen lebeh taou penyakit wak ajau itou belaku gak telou ataupun dagen negara itou dengan lebeh tepat laei a

sukan wak diyak bak gui ienlah lubak pebeiah, pisak bol a belubak temok a renang la e jegum kawak lubak perahu ataupun regata

Inou wak nebanggakou untuk diri sendirik, akou bangga gak diri sendirik sepanjang akou [a] diyem gak Kuching, semuanya akou tanggung sendirik baih yen mun inou -inou pun beilah menyabek tuluong a tapi kebanyakkan akou memang a sendirik tanggung sendirik yenlah akou bangga gak dirik sendirik

Teknologi wak nebak ajau aku debai pernah walaupun bei AI wak selalu ji nebak ko wak selalu dagen laptop

bak serita pasal pisak daun, pisak tan, akou lebih suka pisak daun tan pisak judi yeh sementara bak miweak masa

Pernah aku anang suka mena'ah lo yian cerita pasal sejarah jegam asal-usul the lo yian. Keman yianlah aku akan tau sejarah asal usul ko debai.

sejarah wak berlaku wak najer gak sekul lahabei, macam-macam sejarah naja a ino wak najer, sejarah lubeang negeri, sejarah luar likou, sejarah tan aan likou jepun masuk lubeng Malaysia

A muda mestilah menaah wak inou yau najir a lakei. A lakei pidok nasihat ka bak telabau kasar dagen masyarakat melo.

Sekiralah aku bak pisek wak kan wak senuka kou sekira bei jekan fresh jekan jamah nisak pebak asam jawakah nisek dagen kuali nisek telo bicen jumek baih yian bawang baih yian ne rebus sama lubeng masa dagen 15 minit geji yian ngak sek jekan masak rebus.

. Pesta paling meriyah ajau itou adalah kuman likou Mukah, likou Melanau, a itu Pesta Kaul. Pesta Kaul telou disambut dengan penuh adat jegem penuh meriyah bak merai kaum masarakat Melanau wak bei gak Mukah sebagai memperingati wak inou wak nejuwah gak udipan telou

Kuji tekno teknoloji kena neguna ajar diyak dagen pendidikan rasa kou aniek kuba ji ji teknoloji ito kena menolong tapi rasa kou mebasa buku book diyak agei.

Benateang wak nimen dagen masarakat melo... siaw manuok sieng itek itek serati.. sapiek kerbau.

ji serangga wak paling ayeng gak takan asel kou ienlah aa benateng samalah siew, siew wak keman daun wak imun wak selalu den kou gak kebun ienlah siew ngadan ien eh , debai kek ji agei wak nyatlah melainkan siew

Ino ji wak nisak anek-anek umit dagen masarakat melo liko Melanau idak sama ji pisak siban pisak ngawo pisak asin idak angai sebenarnya nisak anek umit sapai ajau wak paling terkenal ienlah pisak tibou, isak tibou ito nisak musim kawol sai a lok pisak kena un pisak mana-mana liyan.

Skil bak nelajer kou ajau mun bak kenalah skil cara bak mejaet baju skil tan an ba pimun bunga skil tan an bak metoh bunga

Sebab tuo dagen masarakat melo pindah mapun takan kek iyen loyen bak pinyeang udipan terutama.. kerja atau kenaan kerja diyak gak takan kek wak lebeh diyak agei ji gaji jegem gaya udipan siyenlah wak tuo angai ji gaya tuo.

Sukan wak diyak bak negui adalah lumbak pebiyah pisak bol a belubak tem tuwon serta lumbak perahu pesawug atau regata laei telo lubak perahu.

Ji muzik wak senuka koulah muzik yen jilah joget ..aaa.. muzik dana, pantun, rok, balada wak diyak yau taah gak linga koulah sebab muzik itou wak madak telou .. aaa.. diyak-diyak ataupun suka gak deloyenlah.

Wak bak mubat a cara a lahabei idak angai pebak dukun, bak bayoh, pebak ilmu-ilmu wak cara dana yen, cara likou Melanau.

wak imun akou ajau itou adalah imun buak belimbing, buak belimbing ajau itou ngak bei buak, dagen lima taun ngak bei buak, bak kena kinan, bak bei protein bei vitamin bei semua wak perlu gak badan telou

Gui ji wak imun,...[ee]...wak selalu den kou , wak imun selalu den kou adalah bunga-bunga, bunga ito paling idak den kou, gaan-gaan akou makau memeng akou akan peden bunga .Sebab tenawan suka pimun bunga. Gaan-gaan bei, opis kah, gak sekul kah bau jalan kah, bunga paling idak den paling senang den telo gak jawai lebok puon bei bunga.

Aktiviti projek kreatif wak pernah kenerja kou adalah mengait kerja melukih kerja ino tan agei subet tapong seribu wak bak ouk fiyak ji

sekejap ah.. mengundi atau berpiliek tan negara telou, bermula kuman a penamaan calon, berkempen dua mingu dan barulah mengundi dan berpilek

Ji wak nisak, nisak anek-anek umit dagen masyarakat melo liyan agei umit, ako peden pisak siban, pisak siban buwak bato, buwak pulut, pisak kakeang kawak pusak aloi, pisak ino ngadan bahuong sisiek, pisak was. Giyenlah.

Wak nuwatir kou, masa pebak henpon adalah bila henpon telou itou dimasuok oleh baires. Bila baires atau heker wak kena, kena hek henpon telou pigek data telou jegem menikau data peribadi ataupun onlaen bengking telou

Best soalan itou. ...aaa... Biasa Mun dagen melanau ....aaa... Melo bei pesta kawul selain daripada pesta kawul melo bei krismas bei iyen bei rayak hari raya lah beh iyen sebab keluarga idak besapur kawin sapur jahak liko dayak iban melo bei celebret aaa merayakan hari gawai kawak.

Akaad labei jahak kaad ajau a mudak erti iyen a mudak jahak alakei pesapur aneng diyak angai ji sebab loyen alakei selalu dihormat a mudak espeseli gak a liko melanau lah diyak ji loyen pesapur da kira ugama bangsa mudak umit teluwaih.

Sai a tokoh sejarah tebilang mun bak senebut tokoh telalu idak jadi walaupuon siyen ito debei sebagai akou akou tetep bangga Rosli Dobi a bejuwang gak masaraket melo lahabei siyen menentang a jaet semata mata bak menegak kedulatan liko melo aniek puon siyen matai agei mudak ajau ito tetep siyen paling terbilang.

Aktiviti tradisional wak nisak anek-anek dagen masyarakat melanau ajau ito adalah permainan tibou. Permainan tibou ito adalah permainan untuk menguji semanget keberanian anek-anek mudak dagen masyarakat.

teknologi inou ji selalu nebak kou, teknologi handpon, tablet heh inou agei laptop, komputer, pc ienlah teknologi-teknologi nebak telo ajaulah nebak a bak kerja

Peserita pasel kemajuwan teknoloji, wak kena nigek, wak kena pigek bawai kualiti tudip telou ajau selain daripada telipon sereta kompiuta, kecanggihan kompiuta a tv smat tv laei a ajau a tapi telou pun perelu berhati-hati kawak

Bahagian wak paling payah dagen kereja ataupun masa belajer ataupun wak sibet kou ajau, akou tengah menyabuong belajer pigek PhD. Akou rasa subet tesis paling susah jegem perelukan akou saber tuu-tuu, Akou pun perelu idak agei bak belajer jegem bak membaca jegem bak pinyeang ji bahan bak kou menyiep kereja kou sebab a bak subet PhD itou memang ndabei seneng.

Wak nebak melo tudip jelau-jelau iyenlah sama g melo bekerja peritahkah kerja kontrekkah, kerja tubeang balaukah gui g lah bak menudip melo jelau-jelau bak mengakan melo lah erti iyen.

bangsa a pindah mapun liko melou, macam-macam ji bangsa den kou bei liko balanda bangla lah, liko indo lah, liko caina lah. A liko melou itou susah agai bak kata da gak liko a

Ito seneng soalan ito sebab akou memeng suka a eksasaih suka bersukan setiyap lau kutan tan akou menjaga badan akou pebiyah akou selalu makau beh iyen selalu keman buwak kak selalu keman wak temih kak selalu keman wak masin iyenlah tan a cara kaau menjaga badan.

"Serita wak diyak tan angai pernah nerasa kou adalah serita wak kuman liko Melanau ""Sumpahan Jerunai"". Sumpahan jerunei ito idak mengisahkan tentang budaya masaraket Melanau masa zaman lahabei jegem ajau ito Melanau idak mengisahkan kebudayaan jegem adat loyen yang berbilang jegem idak masaraket telo bei adat wak tersendiri kuman adat-adat kiek."

<noise> Idak wak isak nisak aneak-aneak umik dagen masarakat melou, antara isak yen adalah isak asin, isak guli, isak siban, isak bidar lukut tapi yen biyasa nisak sabei pemes. Ajau itou idak aneak umit suka pisak isak moden sama ji pisak gem gak gak henpon, pisak bol. Kadeang-kadeang wak yen subet kena menyepowelkan pemikiran aneak umit tetapi wak isak asel melou aneang wak isak diyak tan. A paling contoh yen pisak a segi tiga selipar. Wak yen paling diyak tan isak anekpun badan membaoh tan buyak tapi seronok.

Iklim gak liko melo iyen mengikut ji mun bulan pat tapak bulan semilan sepuloh gejiyen lasouk panas laei a melayu mun bulan sebelas tapak bulan telo singouh hujan.

Ok tan an Tanna pesuwak duwit kena menyukuong a mahou bak mula pedageng. Sebenarnya yen beibwak diyak jegem wak nda bei diyak wak diyak yen siyen kena memudahkan aaa a mahou wak an tuu-tuu bak pedagenglah an tuu-tuu Bak subet a bedageng bak jaja wak jumit-jumit tapi wak ndabei diyak ji yen mun aaa duwit wak nidok yen nda jadi wak dageng yen Jadi wak kek Jadi baban udei bak bayar balik

teknologi bansa inou ji nebak kou selalu, akou selalu pebak whatapp, facebook, Instagram, teknologi kek a pebak laptop, ipad, pebak telepon, baih ien pebak internate, ien unlah ji bei teknologi nebak ajau itou

. menulung merepair dewan kapoung jegum memutung ruput gak padang bol bak guna masa sukaneka ienlah ji penting perkhidmatan awam gak masyarakat, masyarakat telou

Kepentingan selalu pusuok paa idak mebatu telo bak miwek segala bateria bak miwek bak miwek segala penyaki supaya dabei belaku kesihatan telo terjejas.

cara bak bayar dagen masyarakat melou, uii cara bak bayar ajau itou, pebak duit, bak kad kreadit, handpon ien pun pebak inou sarawak paylah, online bankinglah

bei dasgen mas Masyarakat melou subet inou-inou ji,a bak megedang tibou mesti bak isak music jegum kawak a menari tradisional pebak musik

bagi kou louyen kena subet ataupun meyuwak duwit gak bank atau louyen meyuwak gak badan ji mara jegum skud sebab ajau idak peluang nejuah gak louyen a contoh a mahou bak pedageng ajau senang agai asel louyen bei lesen menyuwak duwit gak badan -badan ji bank ien tuneh

Aku suka pebak wasek wak sesuai ji dagen masyarakat melo wak kena.

bak menambah kredit telepon, selalu siyen pebak kad mun da pebak cash mun da reloadkah ji ien un nebak melou sebab melou da tau agei wak cara bebak mediyak agei

Akou menyabek aneak kou tuluong bayar bil telipon paa kou. Yen un yen un.

Cara masaraket bak menuluong wak memelu yenlah kuman kebajikan, kuman kebajikan kapuong bei kawak. ..[aaa]…ataupun kuman grup-grup loyen debei loyen bak menuluong loyen akan kuman keluwerga, kuman jalak-jalak keluwerga kena kawak bak menuluong kawak gak-gak udipan loyen. Mun wak memelu kadeng-kadeng nedengah dagen grup kapuong, grup whatsapp kapuong.

akou menjaga badan jegum kasihatan akou jegum selalu pigek exercise, selalu mapun makau mapun taman dagen lima minit ataupun lima kilometer supaya akou sentiasa sihat jegum mengamalkan keman buak-buak wak madak menyihatkan badan telou jegum pejuah vitamin gak badan telou

kerja wak kerja kou, macam-macamlah ji kereja, melou a kereja kerajaan, manalah ji wak penadak bos kenereja unlah dabei inou-inou agei

<noise> Akou suka kudok gak lebok, subet kerja mana ji dagen lebok, ji piseak, mengemaih lebok, jegem kawak pegui tv a pisak tan <noise>

Binatang wak paling mudei den ko ji sieng sebab suab tuneh aku kudok gak kedai aku bei peden sieng yian bilam menyabek wak kan sian mapun aku bei ji wak kan kenakan aku lah supaya sien besoh da la aku un besoh.

peadah teknologi ienlah telou senang kerja laju serta resiko sien pun bei, resiko wak ien teknologi itou selalu petukar jegum kena buyak hek a, data pun kena tenikau a nigek a

Biasanya dokumen wak nebak melou dagen negara melou yenlah kad pengenalan, paspot mun a kuman luwer pebak visa

rasa kou makau jauh, raun laie melou a, mun raun keluar liko, bak pegui liko a diyak agai tan rasa sebab takan telou un gak gitou adep tan, bila telou pegui gak liko a kek eh adep ji udei ji cara deloyien gak gien, jadi telou pekanglah tan minda telou ji ien

Cara kou bak mejaga kesihatan, memesei udeng, memesei jekan dagen sungai, pepela jegum makau makau gak guwon ien kawak cara paling diak.

Sukan wak diyak bak negoi ajau ito bagi akou adalah sukan pisak bol sebab sukan pisak bol ito menyatukan masarakat idak menyatukan bangsa sebab wak isak bol ito idak memerlukan kemahiran telo kutan tan bak menjaring gol.

amahou wak bateng metaik, periksa gak klinik kasihatan wak dikhas untuk a metaik, bei kawak deloyien mapun bidan bak puut

Ajau erm bak menambah nilai kredit ataupun bak mebayar bil memang seneng angai, sebap melou cuma meneken un pebak applikasi bei dagen telepon asel telou bei duit dagen kad debit telou, jadi telou just.. [a] inou tou ngadan telou cuma mebayar jiyenlah, teken un [debei mudah] debei perlu debei telou mapun kedai bak bayar samalah lahabei

Serita wak senuka kou eh, serita detektiflah, serita Korea, serita wak a sains fiksyen. A yenlah serita wak selalu negui lubeang tv

Ser, serita aneak-aneak wak selalu telabau a ayeng ji serita Tugau, jerunei dan didak agei serita pasel masarakat Melanau sebagai teladan

wakan wak sekali sekala telou bak kinan telou, mun bagi akoulah, wak daging sekali sekala, sama ji a mm udang da kena selalu agai sebab telou bei penyakit

bei, akou bei pernah madou motosikal, madou kereta macam-macam ji jenis keretalah, cuma lori un akou da ngak bei madou heh

Seleberiti pelakon wak senuka kou adalah Angelina Jolie adalah pelakon lasak wak idak nejuah filem diak tan bak gui seluruh.

Akou lok teknoloji bao ito subet wakkan, subet lebok, subet a tenalun wak ajau sebab ien teknoloji madak telo senang jegum kawak teknoloji bao ito wak den kou diyaklah, teknoloji madak telo maju ialah komputa iyen tuneh kena subet telo subet samalah AI kawak.